अगर मै ये लोक परिवहन का उपयोग अर अपनी कार चलाबा मे से कोई एक चिज है पसंद करनी रे नि तो मुं कार चलाबो पसंद करूँगो। क्योंकि अगर मार गोने अपनी कार है तो फेर् मु क्यों लोक परिवहन मे जांगु। मुं तो अपनी कार मे ही जाऊंगो जिसे की टेम् भी बचे आसानी से अपने काम की जगह भी पॉछ जावा। कदे बी ऑफिस मे जा सकूँ। आ सकूँ फण कई है की लोक परिवहन मे या बैठे वा उतरया। अणी कारण से ही मु महारी कार को उपयोग <hesitation> यात्रा के लिए करूँगो। क्योंकि कार लाया भी तो जीके कान ने ही है नि।